ساحر كان المفروض ان هو يعمل سحره على شخص لكنه غصبا عنه صغر نفسه عن طريق الخطأ ومعرفش يكبر نفسه تاني فضل يـييييـ ـ يعمل السحر بتاعه قدام الناس ولكن الناس مكانتش بتصدقه لأن هي أصلا مكانتش بتقدر تشوف السحر بتاعه فضل بنفس الطريقة دي لحد ما راح لعالم السحر عالم هو كله من نفس فصيلته علموه سحر أكتر و بدأ إن هو يوصل المدينة ناس أكبر منه ويعمل السحر بتاعهم لحد ما أتحول لشخص كبير ورجع للمدينة بتاعته وكان أكبر واحد فيهم كلهم.